اول شيء عشان تنظف الثلاجة هي انك تفرغها من الاطعمة والمشروبات وبعد كدا حظر محلول من الخل والماية وابدأ بتنظيف الارفف والجدران استخدم جطعة جماش ناعمة عشان تتأكد من عدم وجود اي بقع واذا كان فيه روائح حط شوية صودا الخبز في طبق داخل الثلاجة واتركه فترة بعدين تخلص رجع الاطعمة بطريقة مرتبة وتلاقي الثلاجة نظيفة ومريحة للاستخدام